Juánhã jnanà guiohà tùhå joà guioàçuuã nonê laê mønâ lùã guióhå nénâ lahâ jninå tsouã çuuã guiohàjninå tsouã çuuã guiohà mønâ lùã guióhå nénâ jaøè tsouã chouãjaøè tsouã naunãtínå naunã tínhå jaøè tsouã dehâ mønã tøhê manã ronè mønã tøhê manã ronè chouã nénå ã jonã manã jønå tsouã chouãmønâ tøhê manã juehå taã tiánã chouã jonã jonã manã jønå tsouãmanâ tøhê aã çoúã chouã jonã nénå iã jonã jninå tsouã çuuãguiohàjninå tsouã çuuãlaã enã jmonå ñiúnhå jnanà mønâ lùã guióå nénâ jenè jnanà jninå tsouã çuuã íã paâ bahâ çuuã jonã guiohàlíã jaønê paâ çuuã jonã guiohà janê laã nenã bahâ lùã çuuã jonã nionê niónhã sùå guióhàbahâ çuuã jonã guiohà nionê niónhã sùå guióhà guiaâ jonã ronè leinhâ jeê guiohà tsouã ninâ juáhãjaøhå iã jonã nénå mønã tøhê manã manã jaønê çuuã jonã nénå jonã guiáâ lià guiáâ mùnhã mønâ tøhê anã guiaã mùnhã jonã nénå iã jonã manã juáhà jnanhà guiaè daunàçuuã nionê guiaè daunàçuuã guiohàsiáhã láhã niónhã jaùhå bahâ tsouã çuuã jonã nionê taã çuéâ tsouã líã naunãjonã nionê guiaâ eínã çuuã ninâ juáhã çáhå naunãjonã manã jaøhå tsouã manã jaøhå tsouãjonã guiohà nionê taã çuéâ tsouã líã naunã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 Jonã sùhå çionå tsouãjmánhå minhàn mønâ tøhê manã tióhå nainhå çuuã jonã manã tióhå çounã çuuã guiohà tsouãmanã tióhå nainhå çuùã jonã tsùhåçionå tsouã jmánhå minhà guiohà jmánhå çounã tuhå nailo jmánhå çounãnanà tuhå nailo laå çónhã jmonå taâ tsouã søã çionå guiaâ eínã pahâ çuuã ninâ juáhãninâ juáhã çounã lùhå cháâ tsouã iã jonã nénã nainå jnanàiâ çiánã çuuå guionâ mønâ lùãmønâ tøhê manã tióhå nainhå nínã çuùã guiohà ñiúnhã jnanàguiaâ çounã juáhã iã jnianâ eã jnianâ jeê nénå jninå ñiúnhã jnanà zióhà jnainã zióhà mánhã noúnhã jnanà lià mánhã guionâ mønâ lùãmønâ tøhê jenè jnanà tsùà liónã lià mánhãçoúnâ jnanà jmánhå çounã zianê lià mánhã guionâ guiaâ jonã çunhà jnanà guionâ íã jounhå çiónhå çuuã çiunâ jnanà jonã mønâ tøhê çaã chóhå çuuã naínhã nénå jonã zióâ jnanà çuuã jonã zióâ jnanà çuuã jonãchíâ jnanhà søãninâ gónà çuuã laøã jonã guiónà ninâ gón mønâ çóhã tsouã mønâ lùã guióå nénâ jonã jánhå taã ziaã puéhà ninâ aå gónà jmánhå pahâ çóhã jnanhàiã jonã touhâ jnanhà søã ninâ gónàjonã tøhê mánå touhå søã jonãchíâ jnanhà søã mønâ loê jonã manã tøhê manã chíà søã mønã loê jonã manã tióhå jnanhà çuuã jonãçuuã manã raâ æàjonãçuuã manã raâ æàjonã niónhã tóhå mønâ tøhê aã çóâ çuuã laøã jonã guiohà nénå mønâ tøhê çóâ çuuã laøã jonã guiohà çounã jmaønâ chiâ jiánã zóâ tsouã çuuã laøã jonãguiaâ tióâ çuuã tsaíã juáhã tsøã dónâ mønâ lùã tióâ çuuã tsaíãtaã líã páã tsouãtùhåtsaíã çuuã laøã jonã Guiohà mønâ jniánâ jonãçuuã laøã jonã iã zióâ jnanhàtùhå loúã jonã mønâ tøhê jniánâ jonã nénå iã jonãmønâ lùã guióå nénâ lahâ jánhå taã ziaã ðuinà dónã çanâ nenãtaã ziaã ðuinàtùhå ðuinà molino minhà taã ziaã iã jonã jiánhãjiánhãninâ toå pahâ tsøã dónâ çuuã laøã guiohà mønâ lùãjonã jiánhãtiã guiónå jnanà çuuã laøã jonã mønâ lùãjiánhãninâ toå laê tøhê iâ çaã lùâ guøhåjiánhãtiã guiónå jnanàtoúnâ reã nenå ronà jiánhã tsouã ninâ toå çuuã laøã jonã guiaâ jonã guøhå taã tiánã çanâ líã jónhå guøhå minhà çanâ líã ninâ toå jonãjonã mønâ tøhê jmánhåjmánhåjmánhåðanå guøhå ninâ toå jonãnénå manã cháâ tiã guiónå jnanà eínã jonãmanã cháâ tiã guiónå jnanà eínã jonã manã páã tsøã íã jonã ninâ toå çiónhå mønã siã nailo naínhãçiónhå zaíhà çuoãçiónhå zaíhà çuoãpahâ tsøã naínhãíâ jonã ninâ toå laã tøhê iâ çaâ lùâ paâ íã jonã iã jonã nénå iã jonã manã jmonå tsøã íã jounhå çiónhå lià mánhã iã çiunâ jnanà jonã nénå iã jonã manã jmonå tsøã íã jounhå çiónå lià mánhã lià mánhã çaå laå guiohå pahâ jmáãíã jounhå lià mánhã jonã tíhå tsuønê jnanhàjonã tiónhå jnanhà jeê jeê <hesitation> íã mánhå naínhå ninâ toå jonã manã tsuønê jnanhà monà mounâ Ninâ juáhã guiâ minhà aunå çinã jonã æèjnanhà ninâ jonã çiónhå ñinâ jonãlaå jmánã taã tiánã laã nenã çíhã jnanhà íã jounhå jonãguióàn mønâ lùã laã çónhå mønâ tiuhâ jnanhà mánhã çionhâ jnanà tiã guiónå jnanà páã tiã guiónå jnanàguiaâ taã jnanà tønã paà íã jmaønâ jonã guiaâ minhå jnanàguiaâ jenè jnanàguiã paâ toå çóhã tsouã jonãguiã aâ jonå toå joã iã jiánhã tsouã çuuã laøã jonã peínãjiánhã tsouã çuuãlaøãçúnhã jnanàíã jounhå jonã jmonå tiã guiónå jnanàjmánã taã tiánã íã jounhå onã guiohàmønã tøhê mánhå tsáâ lià mánhã nénã jonã manã páã tiã guiónå jnanà íã jounhå jonã çiónhå çuoã jonã iã tsøà ninâ guiaå çióhå çuoã manã tsøà íã jounhå jonã guiohàtsøà juahà ninâ guiaå íã naínhã dehâ íã naínhãmønâ øhê mánhå tsáâ íã jounhå lià mánhã jonãjonã manã páã tiã guiónå jnanà íã çuoãjmánhånh jonã manã nionå íã guiohà tiã guiónå jnanà tùhå loúã líãtùhå loúã líãmønâ jniánã jonãnionå guiohà tiã guiónå jnanàlaã nenã pahâ jmonå tsouã iã lóâ iâ naunà mønâ lùã laã nenã paâ çuhå tsouã søã lóâ iâ naunà lahâ ja jan laã nenã çíhã jnanà mønâ lùã lahâ laã nenã çíhã jnanàíã jonãpáâ çiónhå çuoè jmánhå jnanhà íãjeinhâ paâ jiaè molino çønã laã pahâ áå ziaã ðuinà molino minhàchíhà jonã iã dónâ tsouã çiónhå çuoãjonã tùhå nénâ laã nénå manã zønå taã tiánã pahâ jonã guiohà nonê tiuã ðuinà molino minhà mánhå çóhã tsouã tionhâ tùhå nénâ laãðuinà molino çahà bahâ manã çóhã tsouã guiohà nonê Çaå laå çahà jléã ðuinà molino manã ziaã tùhå nénâ laã áã pahâ ziaã ðuinà donè tsouã çiónhå çuoã çiónhå søã nenã manã dónâ tsouã çuuã laøãçiónhå søã nenã manã dónâ tsouã çuuã laøãtùhå nénâ laã çounã manã páã bahâ tsouã guiohà tùhå nénâ laã tiuã tsouã mánhå páã nonê íà nonê dehâ lahâ manã çauhå ðuinà bahâ tsouã íãguiohà nonê manã çauhå ðuinà bahâ tsouã guiohàlùâ ønâ tøhê mánhå guehå çanâ nainhå molino jánhå tiuã guahå taâ tùhå nénâ laãmanã tahà guahå taâ mønâlùãguióå nénâ jonã çóhã toå søã dónâ çóhã toå søã dónâ jmánhå tsøã dónâ guiohà laã nenã bahâ lùãlaã nenã bahâ lùãtùhå joà guiohà íã nenã jan jan páã tsouã çiónhå çuoã nenãjmánã taã tiánã paâ dihâ laã nenã bahâ lùã çounã nenã bahâ lùã juánhã jnanà tùhå joà guiohà iã nenã çounã nenã pahâ liã juánhã jnanàtùhå joà guiohà guiohàíã páã tsouã çiónhå çuoã nenãjan jan laê tionhâ tsouã guióå nénâ tionhâ nínã ðuinã tsouã guiohà lahâ guionã tsùâ jnanhà mesa lùã lùã ziaã iâ naunà jonãlaã jonã pahâ aùà mesa mønâ lùã guióå nénâ esa lùã jmonå iâ naunà bahâ tsauãninâ manã tiánhã tsouã ninâ manã seiâ ninâ jlùà bahâ iã nenã bahâ tiánhã tsouã mønâ lùã guióå nénâ çounã nenã bahâ lùã juánhã jnanà tùhå joà guiohà íã nenã íã páã tsouã çiónhã çuoãnenã